Iga ivan va̱ mi inya mi rəng kang chang ka̱ mi pa̱ sosai te, nə́m akup kashu te, ka̱ ivan te wa mi wong pa̱ mma gbap akistimas alyam ta̱ ape aga azəng, ape aga parəm te ikashu i yal nɗaktak yi ka̱ awalang ta te ba pa̱ nri akashu va ta ka̱t amma akukup va̱ ta nna ko ka̱ mbwai ɓu ya imwa te ɓu inyà ɓu yap ká̱ ka̱kul pa̱ u gata te mi nim a got ana te mi dat a kup akashu ta ka papal mi nim i pupar te i ven vu ka da i a iya kunkamikat ka van mi kat a nim i gi yem i sim a shana te, i war pi gar, to i yem ta te inim salsal ka siswai ku ma, mu nim aduwa pu ga le ka manta kawai. mu yan ka le ka manta manta te mu nan a book, ku u ri iyamri kat te wan mu te wan mu o nim i gaw ta u pan nim har atak i ga lar mu ba shiko kat bu wan pu ba zhi te atak i lar chit

A iya kong ka mi kat ka ma mi rin i ga van ta te, mi rin pa a dar ki van anim te. unəm i ga nəm sal va ta nim kpa ka saswai, i nyedinnyedin ka shi van va nim ka van. ka chan ka mi ka siswai in ga rangan akirman va mi nan sam ka ga gwagwa mi ga mi bwap. sam har a new year i mi chuwko, ka da va kirisma wa pa te i ga rangang ko wan yi. i chen shaw nim in ro i bep a happy krisma va mi na yi, in ro te a naira i sim pwarim. inro te bwapchi i pan but antana iyap a chewing gum ko a sweet ko, inro te i mi kap. inga bwai ta ka ru run iga ta sam ta te iyap a knockout inan u wan yi i nim so chan i. gwak i ga van ta na ka ya ta kuma bu inya bu fa bu ri ika ba kan shi va ka kari Amma u ga te i vəngva mma pək ìləfər ta mma nak mmaje kur na ka̱t, ka̱ atak mgba̱nza̱m ìganggang te ga ɓu ɗom i yà i ji ka̱kul pa̱ ko nda rang nggo te i ɗom pa̱ ô kpa̱k ìkaba ta kpa̱k nna kpa so nro te ga mi yar ɓu mi tul ka̱ ashe adaro ta mma ɓu ya nəm kokari pa̱ u kpa̱k ìkaba ta nna nak ka̱ ashe a- a na u nak ka̱ ashe alanjifu ɓu te ɓu kpa̱k ìro ka̱ awo, toh ɓu kpa̱k a yà pa̱ ɓu kpa̱k u ru ka̱ ashe ìkaba ta ka̱t te a sa ta təm a ji ɓu ka̱kul ɓu yang ka̱ lan la̱n, ɓu yang ka̱ lan ka̱ awo kuma ɓu yang ka̱ nrirì kuma ìkaba va̱ ta ìləfər jor chang ma ji iga nzhi va̱ u fa u re ko ka̱t amma ka̱kul uda nranggo ka̱ ɗom ma pa̱ ô ri te, a nak mma ɓu yà ká̱ amamari ga nkpa̱k iya̱m wa i va̱ta kpa na u ri á. So iga iya̱m iga ivan ta te a chang byet ka̱kul pa̱.